Ny fomba mahomby mba ahalala ajaja karazan-tsakafo maro samihafa io. Omen-teña hañina maro karaza izy da ovaova da ampiañarin koa añarany rehefa mihiña le raha.